E Leydi Nezalan ɓe mbawi nyamunda liɗɗi, doya busa e marori gerogal, e li'o folle, konmoye e anndi ndi hawteri